Raha ny filma no asiana kôragna dia aleo lavitra mizaha ilay mampimoehy satria o amin'izay fotoagna na ny problème na asa lôha sy ny madinidiniky mety hadigno vokarin'ny avy amin'ilay filma ary amin'igny koa no azahoagna leçon azahoana leçon igny de zay zegny ilay mahatonga hoe aleo filma mampimoehy no safidigna satria igny no mitariky ary mampamiramiratra ny andro.